Ideal ish menga insonlar bilan hamkorlik qilish <hesitation> ijodiy fikirlash va murakkab masalalarni xal qilish imkonini beradigan <hesitation> doimiy rivojlanishni ta'minlaydigan faoliyat bo'lishini tasavvur qilaman.